Bueno njan nio xa'a ya'á region ti hi yo'ó iniyama xikuu kuti vau nji ixu ixuu njin i ixo'o ixo'o njaniti conejo ho liebre pero keva'o ixu ixu este yukani ka'a njo inta ndakiti njake véo nja cola pinta kuu este zorro kuu este yikuan ka'a kuti kakuni njama xeti yuka nikuan xeti.